Mimuɭerus. Éndon, íriga, ífiġi, iḃey, oro, néndon, níriga, nífiġi, niiḃey, kuseḃoko, néndon, níriga, nífiġi, niiḃey, bútinken, bútinken néndon, bútinken níriga, bútinken nífiġi, bútinken niiḃey, ái. . Éndo, íriga, ífiġi, iḃey, oro, oro néndon, oro níriga, oro nífiġi, oro niiḃey, kuseḃoko, kuseḃoko néndon, kuseḃoko níriga, kuseḃoko nífiġi, kuseḃoko niiḃey, bútinken, bútinken néndon, bútinken níriga, bútinken nífiġi, bútinken niiḃey, ái, ái néndon, ái níriga, ái nífiġi, ái niiḃey, ái ni oro, ái noro néndon, ái noro níriga, ái noro nífiġi, ái noro niiḃey, ái niġuseḃoko.